Ok, kalau hewan yang aktif di malam hari. Kalau- ini sa cerita dari tong di- di sa pu tempat di papua di sentani tu, itu ada kelelawar itu aktif di malam hari. Terus kan di sekitar sa pu rumah kan banyak pohon-pohon, pohon rambutan, pohon matoa, pohon mangga, itu kalau lagi berbuah oh itu kelelawar macam dong ada pesta begitu. Banyak sekali kelelawar di pohon situ. Nah, selain kelelawar ada juga kuskus. Itu salah satu hewan di papua juga. Itu kuskus tu, kuskus kalau tong senter itu nanti de ma- de pu mata menyala. Da mata menyala macam <hesitation> setan begitu. Jadi kuskus itu kitong tahu dia ada di pohon biasa malam dari baunya. Jadi biasa angin tiup ada- bisa- bisa tahu ini bau ini oh ini ada kuskus. Jadi biasa ada kuskus, kelelawar, nah itu. Hewan-hewan itu yang biasa tong lihat aktif di malam hari. Kalau kucing juga, cuma mungkin pas di salatiga sini baru sa ada lihat kucing juga mulai aktif. Soalnya kalau kitong di sana tra pelihara kucing jadi. Kurang suka pelihara kucing. Nah, itu di darat. Kalau sentani ini kan danau, jadi biasa itu. Di danau itu orang sentani biasa dayung malam-malam untuk cari ikan. Tapi biasa dong ketemu dengan buaya juga. A, buaya ini di danau ini dia biasa cari mangsa di malam hari jadi sering kitong lihat. Tapi kitong bunuh buaya itu karena <hesitation> memang sifatnya cari mangsa di malam hari jadi biar. Itu kitong tahu kalau ada buaya itu, itu kalau misalnya kita senter juga itu buaya punya mata nanti semacam ada warna kuning jadi kita bisa tahu. Biasa kan di sentani itu ada macam rawa-rawa itu kan, banyak buaya di situ. Nah, itu kalau malam itu sudah dong sudah mulai keluar. Nah, itu, kalau di danau itu buaya, kalau di darat ada kelelawar sama kuskus. Kalau di papua. Kalau di salatiga sini biasa kucing yang sa lihat. Kalau tidak cicak. <laughs>